אצחבי אלעזיז, סמעתי בחבר זואגק, פארחת מן קלבי, אללה יתממלכ בלקייר, ו ירזק אסאעדה ו אלמודה ו אצאריה אסאלאחה, אינשאאללה חיאתכום תכון כולהא אפרח ו דימה תלקאוו אלתפאהום, אנט תסתהל כל כייר ו ראסכ זוינה בזאף, נטלב מן רבי יעטיכום מן אלעמר תויל פי אלחב ו אססה, נג'י נברכ לכום עלא קריב, דבא תברכ אללה, ולטי ראג'ל דיאל בסח.